Belenzidaet gan tihian, <hesitation> ei insum ngur ngur hian ilawa. <hesitation> Gan til eitur, gan taksa aina vamo. Klan tiam hi alo nizoka. <hesitation> Ei ina gan fimkul lo hian. <hesitation> Gan chise na, anong tuim emchina. Dun mea alan laupon agin hun zeila. <hesitation> Chise lo naina atlagpok dam tak. Gan lo neipa triinane. <hesitation> Hien gan til eite. Hi protein te. Calories te. Le nutrients dang dang gan mamoturang te hi. Gan sietiem hi anga im ema. Gan etsak ngazong hi. Gan tana taber ker lau te hi ser agin. <hesitation> Gan til eitur te hi. Fimkul le aga yane. Gan til lea mom lutuk te. Tum lutuk te. Le al lutuk te. Gan te hi insum te hi apo ima emene.